أعتقد أن الوظيفة الحأكون سيئة فيها التعليم ما حأقدر أعلم لي زول يعني كده اقدر أعلمه أو أرويو فالحاجه دي صعبه بالنسبة لي شديد يعني انا حاكون سيئة جدا فيها ،غير كده انا ما عندي أي مشكلة تاني يعني لكن التعليم ده حاجه صعبه ما بقدر عليو انا